لمن يتعذر الاتصال علي بالإنترنت، أول شي بتأكد من الجهاز سواء كان راوتر أو مودروم و متصل بالإنترنت وال- بالكهرباء، وأن الأضواء تعمل بشكل صحيح، بعدين بعيد تشغيل جهازي بنتظر مدة عشر ثواني وأعيد تشغيلها بعدين <hesitation> بفحص الاتصال مرة ثانيه بجهازي بالإنترنت بتحقق من الإعدادات <hesitation> بشوف اختبار بأجهزة أخرى <hesitation> إذا بعدين بتضبط.